Raha ny legioma ndraika ny farafaharetan'ny fotoana tsy ihinanako anazy koa ny hitehirizako anazy eo dia eo amin'ny tapa-bolana eo ny farany fa raha mihoatra an'izay izy dia tsy tiako ohanina koa azony mazava ho azy manko efa malazo izy amin'izay dia lasa mahakamo be ny mihinana anazy sy ny mikarakara anazy faharetan'izay zany dia tapa-bolana aminahy.